Tɔ ubin kpurkpi mi ki bɛɛ uzharha mum nggu num wekaci mum kei zhãrhã nggu num ko wane wekuci mum mi bee nga whɛng arherhu num na gbaiwei num domin nga bin nganum ka mesa mɛn si bena mɛn gbɛr ahwu si ben nga mɛn veu veu si be mu nga mɛn si rher hu imangmang idai wekuci ba rherhunga. imengmang awekaciha ai dosumbo arherhe utei ai dosu mbo arherhe uyii anerhgwar kei ai gu mbɔ ibɛn mbo yadda kpurkpii mbɔ ka wu abi mangmang ai bee mbo mbo na rherhe imangmang mbɔ mbɔ kpombo ubin kpurkpii mbɔ ka korhe na rherhe imangmang kada mbɔ ka krhe na rherhe imangmang kada mbɔ rherha rherhe arherha ba awu rha anang kirhaka mbɔ ka tsi ubin wirhe mbɔ ka korhe <hesitation> bin wherhe mbɔ gɛ ba imangmang mbɔ yisumbɔ gɛ ba ba deyiwa mɛn imangmang arherha kerh. wani ka rherha rhɛ iwu rhi mii ghwɛ ma za deyiwa mɛn imangmang arherha kerhe wani ka rherhe rhɛ iwu rhi. mii ghwɛ ma za deyiwe mbɔ i ubin wani ka rherhe iwurhi mi ha ba wai nga za gbɛr ahwu ba wei nga zi veu iveu ba wei nga zi ubin mbɔ ka dzowe nga agɛ yei zi goi wɛrhe nga ba yei imang ha no zai za goi ubinha Mbɔ ka deyiwe nga age za goi na kpurha imangha kishoo itsi ngge nu ubinha mbɔ ka dzowe nga nga za goi nga awu zharha imangmang na. nang num kuma ikei num ai gua uben nga nga gua biɛn zharha nga yadda kpurkpii nga ka we num ai gua iben zharha nga nerh gwar ma na wuya kishoo ai gue mbø iben nga amma nga ba wu nerh igbɛr ahwi nga ba awu nerh wi mbɔ ba dene nga itserh nga ziza. aveu imang bɔrhe ko kuma nga zi za gosha ubinha uadda bmbɔ ka deyiwa nga ba nerha ka bee nga ai gɔr gɛ ai bewa gwhɛ wani ashia ni mangmang neka nga nrba yisu mbi nga amma gwhɛ mum ba wu nerh wi ka rherhi imangmang mbɔ yisu mbɔ nga ai bee mbɔ nga koda nga tsi ninɛ mbɔ bee mbɔ nga nu rherhi imangmang nga ka rherhe nimi. ha men gu ibɛn yadda kpurkpii mɛn ki mesuwe awekaci mɛn imangmang kada mɛn imesu kumɛn arherhe ka gbɛr ahwi ko kuma iveu ko kuma si rherhu ngɔ imangmang arherhe mangmangha nɛ nga kuna ngɔ za tsi nu urha nga kuna ngɔ za atsi ni ijee num yadda kpurkpii ngo ku gu ibɛn ngɔ ku zharha nggeha Shikishookamɛn mɛn abirhabɛ ki wurha wekaci mɛnmesuwe awekaci mɛn imangmang mesu mɛn awekaci mɛn idan ubina ba so kpo mbɔ gor ge bee gwhɛ̃ wani domin gwhɛ wani ka. saka si korhu nga nii mbɔ dzowe kumbɔ arherhe ka zei ni tsi nga mbɔ dzowe kumbo arherhe ka zei mbɔ dzowe kubø nga ubin kpurkpii nga ka korhe domin. rheshi zharha mangmang zharhe idaa mangmang asiwua zharha arhe idaa mangmang ba siwua zharha nu mɛn <hesitation> mɛn abirhabe mɛn ki mai mbɔ mɛn deyiwe mbɔ yadda kpurkpii mbɔ ka zharhu zharha mangmang na. mana zharhu zharha mbɔ ka korhe ubin kpurkpii num ka gu ibɛn mbɔ nerhgwer kuma kei gu ibɛn nu ubin kpurkpii. anerhgwar ka rherhe nitsi mbɔ mbɔ rherhe ka zei ni tsi gwhɛ ngo rherhe arherhe ka zei ni tsi napngɔ rherha rherha ka zei ni iya mbɔ kishoo ka mbo mbɔ gor agev ai iya wani wu ubirha bɛ ka rherhi imangmang gwhɛ waniya wni ka saka si gha mbɔ rhaa nerha. nerha. ko ngɔ dzowe mbɔ igoi sebina mbɔ saka si bemu mbɔ ighar utesa si bemu nga ighara uyisa si bemu nga ighara haka aweka ciha dɔsa amenu tesa nerh abirhabɛ ka marh mbɔ ngga ha mbɔ ka saka si korh mbɔ amɛna kirhakɛ ka si zei ke mbɔ ka saka dosu ubinkpurkpii ku ya kamata mbɔ korhe Nga awu ubin kpurkpii mɛn isome awelkaci men imangmang ni mani deyiwa mbɔ uzha rha kpurkpi. umbɔ uzharha kpurkpii mbii ba tong ni mine akwai igba adzir mbi ba tɔng ni mine akwai igba adzzir mbi ba tong ni minɛ akwai imangmang duk tsindi ngo ku dɔsa ngɔ yadda ngɔ ku zharha ubin nu kpɔ mbɔ ka gɔr agɛ kogambɔ a dzowe mangmang na rherhe num ko nga mɔ zharha zharha imangmang na nang nag num nuba zharhu mbi uzharhã ki rheirhe uzharha ki rherhe si zeiya zharha idaa rherhe imangmang awu. ubin ku biwe na wekaci mɛn nu mɛn mɛn abirhabe mɛn ki marne. mbo ma nga awu arherhe ka biwa inda ngɔ ba si gungɔ arherhe ka zei ni itsu ughwɛ ngɔ rhirhe ngɔ si gungo ben amma ngɔ ba gungo arherhe ka zei ni tse ghwɛ ngɔ ngɔ gungɔ ibɛn ngɔ tarh uwev dzowe nga num nga num kei ai gunga ibɛn nga ai dzaa nga mbi bin kpurkpii bika bee wakaci ngɔ ka bee nuku ngo ku bee rhi iya ngo mbi sei sei igu ibr-n na nang num mbi sieisei yadda kpurkpii mbi ka ikpo ubin kpurkpii mbi ka gha nu nbin kpurkpii mbi ka tsim aboda imangmang mbi ai dzaa nga mɛn ubi yadda ko ngamɔ ba tɔng ai rhisa iyarherhe Ko ngamɔ ba tong ai gorha agɛ iya wani harnaga za yoka anang kirhake kombo bee tsɛrh mbɔ gorh agɛ zi ni iya wani awu sebina tsu awu zharha mum ku tsu awu zharhu utɛ ngɔ awu zharhi mangmang mɛn men ki zharha nggu num nga atsu mbɔ deyiwa mɛn nimiha nɛ ubin kpurkpii ku utse mɛ we rihe miha awu nga num nu fɛn nga num num deyiwa mum bin ubin kpurkpii mi ki korh nggu awekaci mu num ngo deyiwa ubin kpurkpi mi ki zharha mi zarhu zarha nguse nggu awekaci mum. nga nu nga deyiwa ngio yadda ngɔ ku zharha zharha nggu awekaci ngɔ nga num nga deyiwa ngɔ imang mang yirhye ngɔ kurherhe ne ba rherhe ighɛrawhi arher basi wukev arherhe imangmang kada ngɔ ku dzekɔ rha wiya fɔme akiha nu fenum nga tsuwe rha amena kiha rha mɛm ngo koda ngo ba kpo ubina kpu tsikan ngɔ ngo ba kpɔ ubin nɔ si whengɔ yadda ngɔ ku zharha ya kamata mɛn me̱n deyiwa awekaci men ni mesuwevawe kaci. mɛn yadda kpurkpii ba zi ngɔ iti yerhe kada ngo korhu ngɔ ni minɛ ni dweyiwe mgɔ yadda mbɔ ka zharha na kpo igu ibem na kpo ko nga mɔ Mbɔ ba bee utserh nu uteuha mbɔ gɔrh gɛ uzi ni ya wani nga zikpowɔ tserh mɔ ngɔ ko tserh ni ya wani ku kpowɔ tserh zi na ungwekaci tsawerhe nɛ utsaharhe awurhu imangmang uyismbɔ man awu imangmang do haka mbɔ ka saka korhi imangmang niiya mbɔ ska si ghber mbɔ awhi sak s veu mbɔ iveu. saka si korhu mbɔ ubin kpurkpii. si wu kpo kpurkpii ka bema mbɔ ka saka dɔsu bin kpurkpii nga unum bema mbo ka saka rherhe rherha kirhaka kawu ki mangmang si rherhu mbɔ igberhawhi si korhu mbɔ gɔrha. age mbɔ tsime arherha akoɔ arherhe lmangmang mbɔ gorhagɛ mbɔ tsimmen ko kuma arherhe igbarhawr mbi age ka woka ka si wɔmbo imangmang ko ngɔ gharha guse si rasa ngɔ ko rherharhe gberhawawhi ba gbɛrhɔ nga num si gua bɛn ngɔ hudan mɛn ba si men kumɛn angwhe kaci mɛn tun mbɔ na awu ngga rha mɛn. tɔ gaskiya mɛn si gu mɛn ibɛn nga num ma tsekam nga si gua bɛn zharha mɛn mɛn ki zharha ngge ha abirhabɛ ko marh mɛn mbɔ ka saka deyiwa mɛn. mbi ba zi mbi rhi iya atsak mbi ka za korhe rhi minɛ korhe rhi minɛ kafe mbo zi itserha mbɔ yisa ngɔ ka tsi nu ba mbo ba yisa ngɔ ka tsi nu ba za deyiwa ngɔ arherhe itsuwa Isuwa yiyɛngɔ kuzi zharha ni iya tsak ngɔ kpo imangmang kpo igu bɛn nu kpo ydda kpurkpii ngo ku zharha nu yadda kpurkpii ngɔ ku korh ni iya tsak ngo mbɔ abi iya tsak ngɔ ai gɔm mbɔ ngɔ abi iya tsak ngɔ ai gom mbɔ ngɔ abi iya tsakngɔ ai bema mbɔ ngɔ ko sebina ngɔ ku korhe ba korha imangmang nga num ai gua ibɛn ko num tsi kum nga ka ngwhɛ ngɔ nga gua ibɛn ngɔ nggeha mbɔ gɛ mɛn korha arherha kirakɛ kawe rherhe mangmang neba gbɛrmɛn awhi neba veu mɛn iveu nebu zi nyako ubin nerha nerha ba si dzaa nga ngo kada ngop nyangu ngɔ nerha ba gorh ngɔ ahɛ uyɛi ngo yerhu bok nga avaa vaa nu uyɛi rhu tarh uwɛ dzowe num ngɔ nyango ubin kawu <hesitation> gubɛn ngɔ mazi kpɔm nggu amena ka tɛm na mena ngɔ ngɔ gungɔ ibɛn amena ngo ku shashaki na nang num ba rherha kirhake mbɔ ka gorh gɛ gashi ngɔ gɔr gɛ si gungo ibɛn bin kpurkpii iyaye mɛn iyaye mɛn ka deyiwa mɛn kafe mɛn zipfuna nga mbɔ ka saka deyiwa mɛn nimi ba wurhi zingɔ ni iya tsak ngɔ ga amena kirhake ngɔ ku korhe ga amena kirhakɛ nobukorhe ngɔ iferha si depu ngɔ tsaka ngɔ si depu ngɔ abi iyu tsak ngɔ ko ngɔ wurhi zi zharha ngɔ depa nga bemu nga ngɔ zingɔ ngɔ zi nga ba kena gɛ. nebu zingɔ Bella abirabɛ ka marh utsak ngɔ mbɔ ba gorh ngɔ gɛ neke ngɔ neke ngɔ neke ngɔ ba kpɛ ngɔ nggu nekeha rho tɔ akwai ubin kpurkpii ku zharha si gungo ibɛn kpo akwai ubin kpurkpii ku zharha ngɔ si kpowɔ itsi ni ijee num ubin kpurkpii ayismɛm atesmɛn ka mesa mɛn ngga rhu kpɔ mɛn kpom nga har irhirhɛ bayɔ unum kpu irhirhɛ don haka mɛn korhu godiya tarh uwɛ dzowe num yadda kpurkpii nga ka neka mɛn mɛn ba kpo imesa na nerh mɛn nga num a yika mɛn <noise>